Eee !lafa hadiniko zay ny tsingeritaonana nahaterahany da tsy mitsara heky iaho lafa bakeo iaho miresaky agnaminy avao hoe arabay tratry ny tsingeritona nahaterahanao damainday fanomeza azy avao iaho. Satria aleo tara toy izay tsy misy.